Mirakho malesi kano olole khuli mumbiri kulakhuyira nikuona vwangu oo olatsia sheskulu. Aai lakini nopara kalekholekhana sheskulu so ukhore homework ta ama yimbo yishire mama nalakomukha tsa ari novukula ruparati rwavere nakhwererulya nofisa nong’wa amatsi ni wendelea khukona sasa ewe ova olakona tsa mpaka saa mbiri mama yetse ari mwana wanje mumbiri kuno kuvyere kurye? Lakini waa khuli sonya khutsia sheskulu ta orii sasa sauti ilava ya iletsakho. Novola tsa orii neendelea vulayi lakini shi ulira vusiro mmh ari ni sawa. Sasa mama alenyanga alole ari uwa katoto wakhalwalanga ama uvere mulwale <hesitation> alatsia khukulakho aah tsa mandazi ama e kangumu mwiduka yao ni yotsa ari mwana wanje e chai no kangumu yino ta ng’wakho khulole sasa omanye ewe shovere mulwale ta wakhokatianga otua tsa echai netsikangumu mpaka mama auka ari aah heee <laughs> ari olakatanga. Lakini sasa ewe vuri vwa overe navwo siwenyire khutsia sheskulu kachira oshiri khurungaka ta. Yimbo yivere inyinji. Sasa mama lu <hesitation> ari sasa ewe uuu. Ungatre arii u mulwale nendare tsa notua e chai vulayi vwene naa nakhava indavu kha khalavushi ama shivoko noura tsa ari waah fwala uniform ekhuire sheskulu hasa <hesitation> hata sho savire mumoni tawe, noo. Nofwala uniform mama nakhutira mukhono, nivakhuira shoskulu khandi otsia shoskulu khandi valimu vakhulivulilamo. Hata nengumbu kakho makhuva kama kenako aaai mbola tsa endi waa khembushe tsa nekhola makhuva kanje.